haiwan si hare lau ge, kutubusu ge si ena sema toma ngone na koi bolo nora ge ngone maotu bato dadi rewa ma ena hare ge.